Ŋ mama mu faa, banda mu a bɛ kɛndɛjaa lɔ, a wa lɔɔ ya ma mbɛ boka ko la ɔɔ hiŋi mɔ wa mbɛ ko fɔ a ye ɔɔ mbɛ ko ma a ye. Ŋ mama bi lɔ wa`ai koa ŋ ba wi kɛ mu ŋ kuŋ boka a. ɔɔ mɔɛ woa mɛ ko ma a ye kɛmu ŋ kuŋ a ma ye a koae lɔ ŋ ba wi. ɔɔ ŋ mama bhii mu, bɛma a tɔŋ wi-a tɔŋ wi mama wa, a be leŋ lɔsɔ. Bɛma mama bɔ, ai leŋ lɔsɔ wakɛ. Kɛ ŋ bɛ mama mua, a be leŋ lɔsɔ. Hiŋi lɔ a fɛ ii na ba, ii wasue ma, ii tɔŋ mɔ wasue wa, wo fɛa, wo be tiia. Kɛ hiŋi lɔ ii tɔŋ mɔ bɛna wa, ii be joŋgatííɛ, ii be kobake sɛ mɔa, ai na wa kɛ i mai. and ai fɛe lɔ, aa sɔe lɔ ii ja bɛ lɛimu, a ya sɔ wakɛ kɛ ko bɔ bɛ ii tɔ na ɔɔ ii wa feŋ wa. Mama bhii mu a bɛ nu ŋ bowɔ. Mama bi mu a koae ŋ ba ko ko a koa ɔɔ hiŋi pɛ mɔ a ko ma nda, aa koae lɔ ŋ ba, mbɛ boka wakɛ a.ɔɔ hiŋi pɛ mɔ woa mɛ ko ma ye. Ŋ mama bi a koaye lɔ ŋ ba, mɛ boya bɛ mɛsɛ kaŋndɔ, ŋ lɔ ɛ kimaa. Hiŋi lɔ a koeya ŋ ba, ŋ lɔ ai kimaa. Mɛ boka la. so mama bi lɔ wai koa wi ŋ ba mbɛ boka ko la. so na wa ko lia bɛ. Kɛ kaamba ya basa. A baŋ faa.